في عطلات نهاية الأسبوع أحبب أخصص وقت للاسترخاء، عادةً أخرج مع الأصدقاء أو العائلة نروح مطاعم أو نشوف أفلام، الجو يكون هادي وهذا يساعدني إني أسترجع طاقتي، أحياناً أحب أتمشى في الحديقة وأشرب القهوة لأنها تعطيني شعور بالراحة هذي الأنشطة تخلي نهاية الأسبوع ممتعة وتعطيني فرصة أعيش جمال هذي اللحظة.